طريقة كيف تدير ساندويتش أو نص أو شي ناخذ الخبزة تقصها بالموس، وتحط فيها باش بتدير متلا نديروا طن ناخد الطن نحركه ونحط معاه هريسة <hesitation> ن- نخلطه نحطوه في وسط الخبزة، نضيفوا معاه زيتون أو شي، وهيكي ديكون ديرنا نص أو ساندويتش.